haiwan yo paleca bahaya nggena ge manjanga, manjanga nggena se ena yo loya ge ngone dode ena paha ua, maha haiwan yo pake foloi hanggena rasi bilolo, bilolo nggena ena tagi ge yake bahaya ena sehoda mansia bolo baso mansia gahi yohu majalabe ge ena yo tagi akurewa ma.